हमे थाईलैंड की संस्कृति के बारे में बहुत कुछु पता है। थाईलैंड की संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण होती इत्ते पे तीन धर्मन को सबसे ज्यादा मानो जात। हैजई में से है हिन्दु बौध इस्लाम भी थोड़ी बहुत मानो जात है। यहाँ पे बौध और हिन्दु धर्म को सबसे ज्यादा मान्यता दी जात है। यहाँ पे थाई संस्कृति होती है। थाई संस्कृति में सबसे ज्यादा शांति के महत्व दई जात हैऔर संघर्ष से बचो जात ह। शांति मतलब इत्ते पे लड़ाई झगड़ा से बचो जात हैऔर लोग सोचत हैं। कि शांति से जीवन व्यतीत करे और लड़ाई झगड़ा से बचे। यहाँ पे बौध की मूर्ति की पूजा होती है और हिन्दु धर्म भी मानो जात है। सबसे अच्छा मानो जात है इत्ते का धर्म बहुत अच्छे लोग होत है और बहुत ही सम्मान बाले लोग होत है।